Lafa gny pompy manary rano. Ny fomba fanamboara azy tsotra avao. Alà raha iny, azy misy loaky iny, azy manary iny zany, feheza pira. Lafa rohiza pira i, da rohiza fanindroany ndraiky rohiza atao mahery ty f- fandrohiza azy. La tsy miraha sasy iny. Laha tsy mety moa zay, alà litiha, litiha fanditiky, asia fanditiky, lafa mipetaky eo amizay fanditiky iny, zay i vo rohiza pira rey i, la tsy manary sasy amizay.